Зистан бидуни таъсир ба дигарон қариб номумкин аст, зеро мо ҳама дар ҷомеа зиндагӣ мекунем ва амалҳои мо калом, рафтор ё ҳатто хомӯшӣ ба дигарон таъсир мерасонанд. Муҳим он аст, ки ин таъсир мусбат бошад: бо меҳрубонӣ, эҳтиром ва масъулият. Мо наметавонем аз таъсир комилан канора гирем, вале метавонем онро боҳушона ва инсонӣ истифода барем.